Lewru Settemmbaaru, kayru woni lewru a wurtoyke gila Ogustaaru a naatoyii Settemmbaaru jooni. A taway ceede ɗuuɗaa juuɗe yimɓe, ammaa kadi, remooɓe e mbeltoo to ɓe ndaarii ko ɓe <hesitation> ndemata, ɗum fuɗɗii holluki-ɓe dow woodi barka nder ko ɓe ndemi. Non kamɓe maa waynaaɓe wakkati ɗum, ko ɓe ndurata fayii, laaɓii, rannii.